No kahruq ka jääseq talvõunnõ, aga peris niimuudu <hesitation> peris sügävähe unnõ jääseq, ma tiiä, siiliq siski, sügävämpä ku kahruq. Ja sis viil määntsegi kunnaq ja, ja osa kallo kah.